Amiram yon amintan kam, di kam mara derrawe nibana nogas mae buran. Gambo maro go derrawe dutu huvalan. Tua nyaudu huvalete, tua saateve valete. Kani on suwe bide ransosai.